هاي مرة دسافر فحضغتو غراضي كلتا وحضغتو الجنط، واخر ايام اصلا ضلينو يعني يمكن ثت ايام أربعة ايام بس احضغ بالجنط، - وكل شوية اقلم لاهلي بس لا نسيتو شي ، بس لا نسيتو شي ذكروني - المهم ودعتوهم وصلتو المطار ، انا ووصلتو الختم ادوغ عالجواز ماكو يابا وانو نسيتو الجواز <laughs>